Ny fiasan'ny montra de efa izy zany de <hesitation> montra entina andeha amantaragna lera de akeo foagna anao izy misy ra- ra- raha telo miaraka aminanjy le maventy le raha le tegna lava misy segônda de misy le foika ndrindra igny le manondro lera ôhatra hoe une heure a de ny araika ndraika manondro minitra de io anao rehefa andeha izaha lera sy mainsy miaraka zahavina izy telo.